<hesitation> Iaho aloha sy mbola- sy aiko zany e, tena sy haiko fa e zakain'olo, e taratasy izà hoy avy amign'hazo za izy io na fo da mahagaga avao izasy oe raha fosy akô ty gny avy ame raha akô n'igny fa mbola hiezaky hagnety fampafantara mahakasiky an'izay zany iao.